لعبة المفضلة هي الدومينو لعبة الدمينو اكتر لعبة حلوة ومسلية وبتبقى حلوة لما نبقى فريق كبير ويبقى فيها خسارة وفيها تنافس وكل واحد يحاول ان هو يكسب التاني وتكون فيها منافسة حلوة وفي نفس الوقت مسلية وبتنمي الذكاء كده وتخليك مصحصح.